Ña xatan iniyu ña ta ante. ta lia nikinotannri chí, dinaño xhikanonri iin yóo uu yóo oni yóo ta xai cuenta ña añará kana xhinina yú chí davana tá'a xhianonina na iintotoni xio tá iin toto ni ndarokoni ñana tóo na xataninichí, dabana ta ngu luego luego ni ña kao keamio sentir ña xakana xhinina mio chí tatuna mio, na ko kinna vee'o ta nrananikuni ta ho o on. huaona ña kokini inina a nrunguan a ngu nravio ha nrunguan ho chíi ña tona keo sentir ña kana chinina mio chí luego luego ni taña na viko noo.